To n nabo zhn zhn nnagyn azhi yin n kwo zhn za nn nnabai ndasna dadyi boho lolo nzaba zhi kwo wa zhn kwo nwu ndabo dadayi agye kwo kwo yan gyn kwada za sna nnabayi wa zhi kwo nwa zhn kwo lonu abagye fe ma sna zoho lonu nwobo zhn lonu nbai <laughs> nwo bo zhn lonu nbai nwo bo zhn kwo lonu nabayi nwa zho boi she wo bo zhn kwo yagye yiyi ya zhi ya masna nu ntige beyi kwotu bma kwo to bmi zhilo to wa zhn woya boyi kwonu nda sna to zaho lolo owo zna zna ma owa bo zhn zhn ahe wo wa yam gyn wo ma sna zo ho ma agye wo zhn wo yan abo ja gba za jagba za jagbaza ko ba hota gan, hobage hobage ohoyan gyn ona sna kwo me byi nayi abo lo yi ba zhi yi fa wye agye kwo zhn ye oza wo ma sna